Ni'hiaj ne' ni baa a'ngo chuku ni chu'bi' 'hiaj chuj áj, run' huin chukuáj chu'bi' ni'hio' chuj áj, sisi nari' ne' riki 'ngo nna, sisi nari' ne' riki 'ngo hiako' chuj, chu'bi' 'hiaj chuj áj, huin si chi'i ni chu'bi' únj, chu'bi' sisi cha chuj un' ni kabi' ki'hiaj chuj áj be chi'i tan chu'bi' ne' ni'hiaj chuj ni'hiaj ne' isi hiaj unun ne' sisi nun sike'ej riki kij chián ne', chu'bi' ne' 'hiaj chuku ta sisi nari' chuj ni cha chuj ñun' ni kabi' ki'hiaj chuj rachi'i si chuku bbe bin chuj ni ba a'nko chuku lí ni ta si lí hua chuj sani chu'bi' ni'in' chuj, run' bin 'ngo chutan run' 'ngo nej chuku chako lí sisi nari' chuj un' ni nej chuku tan ni tanj atan chuj ni isi ganun ga'i chuj ko'o chuj ñun' gahuin ni kahui' ki'hiaj chuj áj, si nanin' ki'hiaj 'ngo chutan ni si nani' ki'hiaj 'ngo nej chuku lí bin chako ni si gananin' ki'hiaj 'ngo nej chuku huin chakuín sisi niko nin' chuhua chuj ganun ni ko'o' chuj ñun' ni kahui' áj, nej chuku tan 'hiaj chu'bi' run' bin nej chuku huin tigre nej asi 'ngo nej chaká kij nej run' huin 'ngo cha'ñanj nej sisi nari' ne' riki 'ngo kij nej chuku taj cha chuj ñun' ánj nej chuku ta ni chu'bi' 'hiaj chuj áj.